Mug Mug nouge el seiaa fee nougien molo seiaa fe او ademri dan seiaa fe noise edan gubalka tagni ern nan nae enak mana jowe ekan joen. Enagai ekan en nangi <hesitation> urtery dan دايما tagni <hesitation> tae go ewigiko dan gown tae godan <hesitation> seienan harsecha teagien domecha teagin, <hesitation> kir molo eka lifa greda ten, tachikan meira kin <hesitation> manak jowe ekan joen. Mug سبحان الله gubalka <hesitation> bagnid ta uken <hesitation> walofa gon genny, ممكن en nan nae tar nan ne edan kir molo teaga <hesitation> gubala kir garecha teagie.